No ma tiiä, et luikõ peetäs sääntsis, kiä elo aig tõõsõ paarilisõga ummaq. No, ma'i tiiäq, eelevandiq ja määntsegi muuq sääntseq suurõq kah ilmselt. No tuu vaest avitas kuigimuudu, et <hesitation> poigõ hoitaq parõmbahe, ku kimmäs paarilinõ um.